Nau, keuka, wekango, kale kango, panoko, nau kenola, keukai nola, wekangoke nola, kale kangoke nola, nola, nola nau, nola keuka, nola wekango, nola kale kango, nola panoko, nola nauke nola, nola keukai nola, nola wekangoke nola, nola kale kangoke nola, nola.